لوكان تكون عندي قوة خارقة وحدة نتمنى نكون نطير و نروح وين نحب و بالاك حبيت نطلع للسما نطلع نطلع نطلع نطلع آلاف الكلومترات و نشوف فيها الكرة الارضية صغيييرة هكدايا و نزيد نطلع نطلع نطلع نشوف كامل المجرة تاعنا و النظام الشمسي تاعنا نشوفو كيفاش داير و نزيد نطلع نطلع ابعد الحدود و مبعد نعاود نجي